لو أجدر أرجع بالزمن بختار إني اروح في عصر النهظة الاوروبية في القرن الخامس عشر ، هناك كانت فترة مدهشة من الابتكار الفني والعلمي ، يعني ودي لو أشوف اعمال <hesitation> رونالدو دافنشي <hesitation> مايكل أنجلو أو ميخائيل أنجلو <hesitation> يعني بيكون حاجه رائعة إني أكون جزء من هديك الحقبة ، تتلاقي الفنون مع العلوم مع <hesitation> الطبييعة ، تتحقق تقدمات كبيرة في التفكير البشري.